करी सॉस यानी हमरा गढ़वाल मां जमण्ये हम पाणि वलि भुज्जि, तरिदार भुज्जि बणौंदन। कमण्ये बणौंदन? जब भुज्जि अपरु पाणि खुद छ्वोड़दि। यानी हम अलग अलग भुज्यूं ते काटी ते एक जगा मूं रौखला। तेका बाद हम कड़े मां त्योल डाली ते तेमा प्याज टमाटर वगैरा छोंका लगै द्योला। तेमा भुज्जि डालला, मथि बे मसाला डालला। अच्छा से सबु ते मिले ते तेते ढक द्यवा। चाहे त आप तेमा द्वी चम्मच दही भि मिक्स करी ते सब मिलै द्यवा। थोड़ी देर बाद आप द्योखला पांच से दस मिनट मां, जब स्या भुज्जि अपणूं रस छ्वोड़ द्योंदि, पूरू रस निकाल द्योंदि। त तेमा अपने आप स्वो पणि जमि जंद। तेते ब्वोलदन करी सॉस, ज्वो कि बढ़िया अर स्वादिष्ट भि व्हंद।